Comu ingredienti ci vonnu: acqua, farina, lèvitu, ova, burru, zùccaru. Si fa lu mpastu e poi si metti a levitari pi qualchi ura. Quannu la massa addivintau bedda granni, si metti nta lu furnu. Iu nun sugnu espertu di sti cosi: po èssiri ca c'è qualchi àutru passaggiu di fari ca nun dissi, pirchì nun lu sacciu!